Waaw solar de am na njariñ paska koren dafa nekka porolem hamul <hesitation> fi ñu nekkee nii. Kon boo amee solar dina tahaal say làmp, mu leeral sa kër, dina la dimbali tamit ci sa phone yi bu wàccee nga man ko ci charge, <hesitation> sa rëdiyoo man na koo tahaal, television yooy yépp man na koo tahaal waaw am na njëriñ bu yaatu sax bu yaatoo yaatu sax.